Zisimbwa, nizindai hango, zijendanga vutuku, zirinda hango zichurira mundu najenda vutuku zisamanga. nuvere nuugoni nuve hango vutukhu umanyanga za mundu arii irwangi ii. shichira isimbwa isemanga yumanye irori mundu shichira nisamaa vulai rwa isimbwa. isimbwa irinda hango. mundu wakariwaida tuwe. niiza hango isimbwa iyi ikumanya mundu yizi irwanyi mundu ukari mulai tawe nuvere nugoni unyarahuruka umanye shina shijiriraa irwangi. Na shipusi nishirai shinyara karinda munzu majunguu ganyara kuzaa munzu tawe. shipusi shirilla munzu shihora nyau majungu nigiiruria. Shipusi khandi nishirai. isimbwa khandi nishira. vindu yiri vyosi nivirai virindunga hango.